لا أبد، أني مرة سيئة ب- بقصة الزراعة. لأني أصلاً وايد ما تعجبني زراعة ماني شخص صبور. أنا ما فيني <hesitation> ازرع الشغلة و انتظرها لين يجي- يجي الموسم تبعها، <noise> ما يعجبني هذي القصص و ما عندي الصبر أبداً. انا وايد ابي الشغلات السريعة اللي تنتهي وقت تبدأ.